Rí nda̱a̱ rí na̱ni̱gu̱ꞌ mangaa rá, porque ríí <hesitation> me̱ꞌkho édo̱ ríí nda̱a̱ rí me̱ꞌkhoo, para nacha̱ ma̱ne xí ná nika, niꞌkha̱aꞌ na̱xki̱dxu̱ꞌ, e̱ste̱e̱, <hesitation> yaꞌduun xúꞌví ga̱jma̱á xndú, rúꞌkho̱ ñajuun rí nacha̱. Mí géꞌdoo eyoo ne̱ me̱ꞌkho rá, ma̱gi̱ꞌmu mangaa rí xkuaꞌnii. Mbá yaꞌduun xúꞌví drígo̱o̱ xndú khaa, pero rí me̱ꞌno̱ awúun xúba̱ ixi̱. <noise> waba xúwá ne̱, mí tsíꞌyoꞌ má rí me̱ꞌno̱ guéño ne̱, waba xúwá ne mangaa, <noise> ga̱jma̱á ne̱ g <hesitation> a mika pue.